Akpan item se ágwo ánò ñyiè ne ámi ñkpo ké aloloabod adé item ágwò Eli sañga kè usuñg Áwási. Ñañga agwo akémé isañga ku-usuñg Áwási adéhé ká ujib ino ku using efibe ku uñwod ágwò ku ukwob ágwò miám ku unám ñkpo sè mihi-idaha uboñg ino Áwási mme ñkpo mme ñkpo mme ñkpo sè ágwò ákèmè inám ne ade si ijád agwo échid ne nké ñam uto item ádè ke ami ñjém ne agwo ase año ñyièn agwo ama año ñyien item ade ami nna ade ufáñ ne uto ágwò ándè mòñgo kè item ágwò ádè ámoho ádè ki item iwihi ilád ñyien iká mkpa, ki item ade iwihi ìlád ñyien ika ñe ñke kopñg usung Awasi ki item ade iwihi ijak ne afia anliliok Ali ñsien ñyien sa-ade asi ñno ñyien item ade ádè ágwò añsimimá itietie ikud aloloabod átiè uto agwo nte ette ami ákeli kpaha akpong ñyien sa-ade añye ákud ñañga alolobod átiè ánung abe ke afube afulo mme item se ányè abén ánò ñyien ñtak ádè anam anye alioñgo èti item ano akeduk afañg ibok mme item mme item ñtele ke àmi ñjen, ñkámá nku uñwem baãk mma ke nio kè afang anliliok baãk anliliok iti ilad nyien iwuo ikáma inám sè ánye amá.